شوف يا أخي أنا أجولك، الشعر طبعًا مازال له مكانة في عصرنا، كمان هو وسيلة للتعبيرعن المشاعر والأفكار بطريقة جميلة ومؤثرة، حتى لو ماكنا نقرأ الشعر كل يوم إلا إنه لسة موجود في أغانينا حتى موجود في أفلامنا وكمان في حياتنا اليومية تجدر تشوف الشعر.